I nom d'le machine a sun cum ën italian, cum ën l'autre lingue FIAT, Audi, Porsche, BMW, Chrysler, Renault, Nissan, a sun tüti cum ën gl'autre lingue, a ie pa 'd nom ën piemunteis d'le machine